اكيد كل فترة ناس سعداء وناس تعساء بس اتوقع يعني قبل خمسين سنة انو اطفال سعداء اكثغ طابع انو ما مفكرين لا حروبات لا شغلات يطيقون يطمشون عليها فكانو بس مفكرين انو اشون ديعيشون اشون يلعبون اشون يلتقون مع جماعتم.